يعني كانت فترات حروب وفترات كذا يعني احنا عشنا كلشي ما خلينا قصره ما خلينا شي بنفسنا مثل ما نقول فترات حروب ومكانات بيها قتال وبيها اطلاقات وهاونات وشغلات يعني لازم تكسغ خوفك وتفوت علمود عائلتك علمود اهلك تفوت تصلم توصلم اكل شغب